<hesitation> Kôfa maren̈y isa aroy izen̈y izen̈y za midika efa isa maro. Kôfa madilitry ny raiky izen̈y efa maro edy avy eo amizay mandeha tsiaroy aroy e. Karà zay izen̈y tônga anaty jerinakà koa refa mare raha izen̈y aroy koa za.